حياة جديدة، بالنسبة الإنسان، هو يلقى التوازن ما بين الطموحات ديالو و الراحة النفسية والداخلية ديالو. وهاد الحياة كتكون فرصة باش يعاود يبدا من جديد، يحقق الأحلام ديالو ولكن فالنفس الوقت ما يضغطش على راسو. وهادي فرصة باس كتعلم كيفاش يعيش حياة لتكون متوازنة، لكتجمع مابين النجاح والعمل و الصحة النفسية